Kezo bha aloor ami. kiiba amaroog kiibi amarugh. kiibi amarugh pana ta show me tulan. etulan. to ode eriom etulon <hesitation> to obolo onuma naburumor onuma nabruniin onuma. na aburude onuma. koiy koiy le agueery zina aru molobhir oiy po koiy koiy laguery zina. lo ode onuma. aru ma amiobhobh po koiy koiy lo ague eri zina po oniin onuma. so <hesitation> udighi metulan po kooy kooy lo ana umiin. aru mo olobhir oiy o pana ta nogho zodi moghiilan kezo bho ode because odi aguery zina. aru ma aniobhobh o po oniin onuma. Na gueri zina pu nagueri zina natein ouiin fugh iibi amarugh lo ana aki tade olema tenaan le euaan amiin but ana urugh okarabh amargh pana ta ki tade olema teeru Ibha ana urugh oobi amaragh penaan ezo bha mi bha adio abaal kua aami umiin ooy ne ebaal o <hesitation> maa nebaal. umar ani ami nebaal. obobho ana netol oyiin otuobho nebaal pana obheleghian eedi ofnee aloor onuma. Aneghe molo oiy ooy karugh iibi anaarugh. iibi amarugh ami pibha ami uteiy ouon oiy agbeel zami paami onogho. ami uteiyio pami uteiyio. Ami ateiy pami onogho. ooy agbeel zami pami ouogho. po amarugh lo urup pose orugh gha. enogho ibha ana unogho penaan onogho onuma. Nogho penaan onoghoni onuma. ibha ana uteiy ikpoki dodon pana benaan tale noi aroiy onuma idi mole edian o po oiyo aar lagbeel zina o agbeel zina ma kapa kana ateiy ikenya to tu Asa nanogho. oiy agbeel zina maar ana ateiy pa nogho. ana oteiyio pu kol ami uteiyio. Ana ateiy pu nogho ne deernon oobi amarugh. Teiy maar ana teiy maar. nogho moiy la gbeel zina then ibho ooy ateny maar ana agbeel po onogho ami onuma but ana uteiy maar ana onogho dio but isha ana oteiyio pana gbeel onon ooy ana expect lo oiy o ka rogho zina enaan odoghe dio kua. Etulan apu kaar kaar. ibhana utulan ana onuedio adighi mi karabh agboloman aneighboronuma umor unima either umaran onuma. either ode onuma. kooy kooy olo ana omiin kooy kooy lo ana umiin tesio bho ana odio deeriom etulan. etulan apu kaar kaar